Arande komi yeccata mo o heba pade maako Miɗo waɗiima faamu maa haani ko hardi nder waɗde cakka kono to nduuɗum tan. Ndeen miijo ɓuri ko huutora ngam heɓde sago ngam mbaɗa laawol daandu. Hurmitini maa e kala ɓe daandude waɗugol cakka, yahmaa kadi kanko annditaa. Wujjataa ngal ko waɗataa laawol wonde waɗataa heddoraa rewru e ngonɗaaɗi